إيه أفضل أكون عندي جدره للإنتجال الفوري، لأنها بتوفر الوقت والجهد وأجدر أوصل لأي مكان بالدنيا بثواني سواء كان العمل، السفر أو حتى لزيارة الأهل، هاي الجوة بتخليني أعيش بحرية وراحة، جراية العقول يمكن تكون مفيده بس إحساسها تدخل في خصوصية الناس أكتر من اللازم